بھائی آج کل لوگ ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں گھومتے رہنا بول رہے۔ اور اس کے فائدے بھی بہت اچھے، نئے نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں، نئے کلچر کا ایکسپیرینس ہوتا، نئی جگہ کی نالج بڑھتی، زیادہ اپورچنیٹیز ملتے ہیں، جاب جاب <hesitation> کرنے کے لئے، بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لئے، یا نہیں تو کبھی کبھار سٹڈیز کے لئے بھی اچھے اپورچنیٹیز ملتے ہیں۔ گھومنے سے مائنڈ ایک دم ریفریش ہوتا، ٹینشن تھوڑی کم ہوتی، اور اس کے ساتھ میں پہلے گھومنا بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن اب کے زمانے میں گھومنا ایک دم سموٹھ، بس میں گئے یا پلین کی ٹکٹ بک کر لیے ہوتا۔ لیکن اس کے نقصان بھی ہے، کیا ہے بولتے ہو؟ پولوشن بڑھتا، کاراں لوگاں بہت لے رہے، جس کی وجہ سے گھومنا پھرنا زیادہ ہو رہا تو پولوشن بڑھ رہا، نیچر کو زیادہ ڈیمیج ہو رہا، ٹوریزم کی وجہ سے بیچز پہ زیادہ کچرا ہو رہا، ایکسپینسیو ہے ہر ٹائم، مطلب کہیں بھی جانا تو پلین کے ٹکٹوں کے پرائز بڑھ گیا۔ اور فیملی بانڈنگ کم ہو رہی، لوگاں گھومنے میں زیادہ بیزی رہ رہے، گھر والوں کے ساتھ ٹائم تھوڑا کم دے رہے۔ تو گھومنا، لیکن فیملی والوں کے ساتھ گھومنا ٹھیک ہے۔